Asshuqulal ajjabni wa shifta wa ma bansa da hubas fi bikan khidimit na fi nadum, akhat min nadum mal wa fi nas humma kula bishhado bikun anam da akhad mal minnal nadum da ka da, wal waqit hanal tikiffi yomta lig, kan nadum da kamil ke kalat gal hurkan ma akhadal mal da, anam nas jo shihido galo humma bidiru beshuqul da kula hu gal.